जब में दल दल के बारे में सोचंतु तो सबैते पहेल मइये मन में आये जनतेयें कीचड़ दल। दल हो जय कोइ घेरो गड्डो नईये होंतुये ना कोइ अैसो तलाब होंतुये जामे डुब जन्ते। बल्कि एक अैसी कीचड़ और थुलथुली जगह होन्तेये नजा हम दाशात चले जानतेये। दल दल जो है एक रिना में नईये बन्तुये जाये बंवे में बहुत साल लग जातेये। जब कीचड़ एकेये जगह एकठधी हैंट रहन्तेये बहुत दिना बहुत साल है जातेये तो बु कीचड़ जो है अैसी है जन्ते। के बामे जब कोइ पैर या कोइ फँस जांतुये तो बु बामे फंसात चळी जान्तुये नीचे कू।